तुपुनि बेसि केनके पम् हेतु होल्, मने जल्दि हुइ जब लगे। अम होते हिक्व गुसिल् जे एअर्ल्य् तो बेद् अन्द् एअर्ल्य् तो रिसे। मके समे अन्द् हेअल्थ्य्, वेअल्थ्य् अन्द् विसे। ते जोदि अमे जल्दि हुब जहरो, जेतिय जल्दि उथिम्, ते हेतु अम होरि रोकने हो भल् होइ। करन् जल्दि होव् तो गेत् अनोथेर्, मने अमे निजोर् कम् किनि जल्दि खतम् कोइ किने, जमि जल्दि हुइ जब लगे। तेतिय, मेने एत तिमिन्ग् धेके, रति बिशोन दस्त बजर् ते उथि जब लगे। दस्त बजर् थि किने, रतिब जेते सैत बजर् जेतेय मने उथे, तेतिय मने गुते दिम्तु मने भल् जये। करन् सैत बजर् उथि किने, अमे बोर्य के योग सेओग कोरिब परो। सब् कोरिब परो, अमे निजोर् कम् किनि, कुते जुन्मिल कम् हपो, एकिनि कोइब पैम्। तैसब् शे हरु तनके अमे हरि स्लीप् कोइब, करने हरु बेसि कस्तो कोइब लगे, कस्तो कोइब बेसि भल्के तुपुनि अहे। करन् बोर्य तुतिय मने रेस्त् लब, हेरि कोहे न, ते जल्दि से तुपुनि अहे। मकि हरु बेल के उपय् असे, जुन्मिल के हेरि स्लीप् मने भल है, किन्तु हेतु उपय् अत्कोबन् होर, हेकने न कोह है।